Pi com'ora, lu chiù granni problema pari èssiri la guerra, specialmenti picchì semu ‘n Europa e avemu dui territori paraggi unni ci sunnu forti battagghi e tanti morti. Pi diri la virità, però, ci sunnu tanti àutri guerri chiù nichi e chiù silinziusi, ma puru assai dulurusi. L’àutru problema chiù granni crìu ca sia chiddu ambientali e di li disuguaglianzi ca sunnu collegati, sulu ca pàrinu separati.